Le lyobaa' nlirzynmen, nar ned lyob nzo, nzo lyob len yo', nzo lyob naguz len, mbay nzo thib ned lyob jwa'n laza jwa'na lo le', mbay jwa'na naxez xa thimen za, mbay nzo thib neda jwa'n nly- lyob koz mbesxa men lyob- lyob ya- ya lad ned lyob ya nlob men re lo leba re palad re neda, mbayna le lyob jwa'n len yoba na naguz xei loney ze tyenmena konitmena nij taxmena lo lyob naze- nazee nambi lyob tyenmena, mbay naze lobmenza lob men re xan jwa'na zikemen re jwa'na zikemen len men re jwa'na naze kotemen re yixa xan jwa'na komen lyob asta xan- xan yo'ba zilo- lo- lo lo ezkin lyoba ba komer re xan jwa'na naze kotey re yix kotey re yo kotey re yozi nzi xana, mbayna lo taja ndegob re yixna na nda lad ro laba ro yalaba ba zopmen re yiz naze ba ngo ngolo ndyopa zera kuimenaza xe nak re yezana le yeza tayal tolmen naze yeza tayal xaga polad xe nak re- re bos re bos nayana re bota re jwa'n laza re jwa'na tayal jwa'na nchalan yix mbay xenak re yozibana re yoziba tayal kobimen na kualkier polad kobimena naze kuimen yix naze komena palad- palad nza yoi'. Na zopmena na yapa lo- lo- lo jwa'n ta nchapa ze na ndeloza men re yix jwa'n- jwa'n nakpa yixa za, mbay na le xa nak jwa'n ta nak lo lebana xe jwa'n ta nak lo le na naxez xa len, jwa'na lobmena taja nde lobmena tyz naro lo le pues ze kuanmena lo zi zap exta tson exta tson esta lob menza ze par tayal na zantamen, naze lad lo lad lo nde chepmen yix mbay na tyz ley lo lyob jwa'n ne neo na neda na nambita la mbe mbay ner la jwi'men cha tyz palad nzy re bot nzi re jwa'n lazey nzi re jwa'n anta na nchap tabay re jwa'na tyenmenza jwa'na ner la zop men za lo mtop re jwa'na na zera nde lobmen re yo yi nde lob mne re re la nde lob men re naze jwa'na tayal nde chix jwe'mena ro bebla tyz ley jwa'n ndob men mbay tyz ley ned ro ndob mena zera jwe'mena re yoziy ze kubimena zi palad thi zan neka palad na na ndyen zosta men palad na na tatidi men palad na liadey ximen re jwa'n tamod nlob jwa'n ta nlob men len lyzmen lobmen lo ned lob mena